जॉश आमे कोई पहाडो बे गाइड नोट तेइके आमुक अच्छे अच्छे नजरें देखुने। और एक झरना देखुनक तोई आमे जॉर्ने दी नोट और तेइके नौने फोटो भी केइछे और खूब मोजे करे।